जेएस एबि खोज क्रने कटुई चीज के। चाये कटुई चीज की। टी तेटुक हमारे एंड्र ईएसआई सोच ची कि हमें तेटुक करे शकु।